Ukufimilila ukufumilila najene uwesake ikufumilila u- ukuvomba imbombo, twita ndio ukufumilia uku ilikumbulu ndio ukufumilila, avange vikilindila mulevi wita ndifumilie, ikilindira muluevi ukuti ndifumile au ikibarura ukibwene ikibarura, kila ndio kyakufumilila ikibarura, kile kyokikukupqa ukurya navana ikibarura kira ungafumilile <hesitation> uwona najakunywela wipata, wiwona wipata najakunywera nijakasabuni uwona wipata, navanino uwona utamile vunonu navani. Woutamile wunonu kabis nakilita wuna navakuliuse, navakolusese ikilita ma iya yakahera ulinako mumpaku najuge ukidai <noise> ma umpaka ukudekire, <noise> umpaka ukudekire, najuve undikidai najune, unge navanine uwese kisyuka mwime, iliwuku lilutake iliwoku likakiliwuka, iliwoko likaluta iliwoko likaliliwuka. Pumutama ndiute navanino, lino ungate ungakunya kisiwoko nukatama wunonu navanini, uwesake mwipa unge mwipa <hesitation> amambo kibea wunonu, wutama wunonu navanin.